يعني إذا أنت عندك أخت وأخو بتكون شوي إنك مو- ما يهتمون فيك العائلة. فرغم إن بالنسبة ليي الإخوان واجد مهمين، أفضل أنك تكون الطفل الوحيد، لأن يعني بتضيع بتضيع في الطوشة ويا عشرين أخ وأخت. أصلاً من وين ليهم يصرفون عليك؟ بتكون أولردي حدك فقير. إذا واحد تكون عندك جميع الموارد يعني.